Tsy ara-dalàna ny manjanaka ny planeta hafa satria efa am'planeta tera ty nampetrahan'Andriamanitra ny olombelona de sy tokony hoe handeha hoe am'planète <hesitation> Venus ndraika andeha hipetraka nefany akagny tsy fantatra aby hoe ino raha misy akagny, fa efa am'tany ty efa misy rano <hesitation> efa misy zavaboary namboarin'Andriamanitra de sy ara-dalàna zany ny mandeha aminà planeta hafa.